Zã mea, <hesitation> avu, enyi aƒe me lã keye dzɔ na aƒe, keye nɔna nudzɔ. Anɔ alɔ dɔm ye abu na be ele alɔ dɔm. vɔa mele alɔ dɔm oo. Ne eto nu alo egbɔ nɔ ɖa, gbɔgbɔa dze na edzi be ame gbetɔ be gbɔgbɔ yewan. Eye ŋuti ye be le actif <hesitation> be le nudzɔ-be le nudzɔ ɖo. Eye ŋuti ye be le nudzɔ ɖo. Ye <hesitation> adelã wó va ka na asenu ne mí. Wóa tsã wó dona go lã wó sugbɔ le zã me. Wó dona go lã wó, wó yɔ nɛ. Wó gblɔ nɛ mí sena ye. Nyea nye me nyi adelã oo. Amewo yiwo ne dona go zã me da na tua, wòa wóe nɔna dogo elã wó zã me, sigbe be <hesitation> exɔ mawó nene. <hesitation> Même legeli ŋutɔ tsã, edro na zã me. Mí yɔ nae be legeli, mí gba yɔ nae be zãgbɔ. Edo na zã me. <hesitation> ese, edro na zã me. Elã mawó dona zã me. Kapie lã wluwlui wó alo lã do afɔku ame wó tsã gba do na. Lã do afɔku ame wó si gbe be, par exemple <hesitation> kpɔɖeŋu me be eda, efã loo, flibo loo mawóa wó drona zã me. Ne wó dro zã mea, <hesitation> mía wóa lã gã lã gã wó mele míawo mía gbɔ lekeo. Lã gã lã gã wó le gbe wó dzi, wó yɔna wó be nyikɔ vɔa mele míawo mía gbɔ le fiyeo. Lã gã yio ne kpoe le mía gbɔ fiya, akpɔ ese, eƒĩ, <hesitation> hadzĩ. Elã wɔ yi ne le míawo mía gbɔ fiya yema. Vɔa, <hesitation> etu tɔwo nya wó kpoa wó me gba bɔ lekeo vɔ ese kudo eƒĩ kutɔ wluwlui wóa, exɔvi mawóa, wóawó le mia bgɔ fiya. O dro na zã mea, eɖewó lia, wó drona ɖe nuɖuɖu ŋutsi. <hesitation> elã ɖe kpekpe lã, wó be nuɖuɖu le vovovo. Yebe nuɖuɖu le vovovo. Eɖewó bena. Ne wó be ŋudɔ nenea, ne zã doa, wó dzi na wóa be nuɖuɖu. Soit aa wó yi dzi na akute, ebli ku tɔwo ɖuna. Tsaƒe eyi ne nyi nu ava yi gble nu le ame ɖe ŋutsi dzroa tsan, etsã be lã wóatsã-wóatsão- ne wó vayi kpɔ ŋugbegble mawó nenea, woateŋu gble. Ne wó me kpɔ oa, nuyi ne woatsɔ ɖo eteƒea, kpɔtɔea zu wóa ŋutɔ kudo wóa be Mawu be nya.